لعبتي المفضلة هي كرة القدم، وأستمتع فيها لأنها رياضة مليانة حماس وحركة، وتخليك تركز وتفكر بسرعة كمان، اللعب مع الأصدقاء يعطي جو من التعاون والتحدي، وكل هذا التحقق يعطيك شعور بالإنجاز، حبة كيف تكون اللعبة فيها روح فريق ومنافسة وفي نفس الوقت فيها روح رياضية.